Nii taneno lepo lobisei tademalawaluko <hesitation> nganag femli ummeng tadealiko nii lepo seven o klok ko tademalako ule nii leit mali askike nanago, so taneno seven o klok go tademalama, hapas seven nigi meai teng napo nigike mela nigi kamemalala, wau malala teng eit o klok go ni te klas rum go onowai kitau nebalas. Teng <hesitation> teketai tri hawas namas mo abai ai tu hawas agata lo breik nebas, malolo nebas teng teketai <hesitation> teng teketai napoka lans, lansigo nii lepo meeke wau malawaluko, ninang wau otoio wau malawai, lans otowaluko wau malawaloda. Lepo ngang lans taim pawano meko, teke pawanoke onoi ninang opis go titsa naano meai, teke mela tewonga onolitowai. Teng mudekinanis sukulu lepo tri o klok namas koitai kamemalako, tekeai tri o klok goi tai kata ninang tang peekaba ninang pawanoke gawabai. Teng te mudekina ninang enang uwaka kitau wikanng inobabai, teketai kamemalala <hesitation> teng teketai mudekina niladu lepo six o klok namas uwani maliko, teng <hesitation> enang go tai six o klok go uwani malila, awagapta nanang onoli lepo wau ninang seven o klok go wau maliai. Teng teketai onoli nii ninang muvi loida wats go meai, ninang maake kitau wikanne inobdoai, teng tei inobanda <hesitation> ninang feisbuk go meai, feisbuk go onoi ule ninang aang leit mali asimalako, so teketai onoi feisbuk ko aloma wan o klok go tai lema nii asimawai. Tete leit mali asi malako tewango nii lobisai tademalako, tete menabas enang <hesitation> inulupo paip kilok ko tadealiko, nii ule asinamo tedemalamo teketai enang go tai <hesitation> inulupo go tai. Tewago tete late mali asimalala tademalala seven o klok go tademalawai, teng opong tewa leit mali asimalama lepo ngang uwaka palababai sukulu koi ninang mono maskelamowai popo lepo nalo onowaloda Teng tewa awa owago wate tabeng sukuluko aasiko inne awa owatu ten o klok go lema asima mono taba, taba otoitope <hesitation> wan o'klok go mema taneno onowaluko te aanang uwaka taba gawabalupe, monoka maskelamo nai onoi nowai. Teng teketai <hesitation> eng awa owatu nii ninang wate lobisai asimalama tabeng, lobisai asi malawa tabeng lea lobisei tademalawaloda. Tabeng.